Oyi va ba tayɛrira se han rubana nɛ zan oro mɛtri han yan mibin a we sera nu meziri sirtu bɛ we bin han cama mu <hesitation> ba menizera se ni yan dama ji ba menizera se <hesitation> ni cunu mi ma tete ni cunu mi abe ni we dɛmu be totomu mu be totomu